د خوب د ښه کولو لپاره، په منظمو معمولاتو تمرکز وکړئ، د خوب خونه چاپیریال غوره کړئ، او د خوب څخه مخکې د محرکاتو کارول کم کړئ. د خوب منظم مهالویش، تیاره، خاموشه او سړه خوب خونه، او د ورځې ناوخته د کافین او الکولو څخه ډډه کول ټول کولی شي د ښه خوب سره مرسته وکړي